Bueno, ikhúúnꞌ najmuꞌ xdúdiin, ste̱e̱. Bueno, a veces, <noise> ste̱e̱, mbaꞌa inii najmuꞌ ne̱ꞌ, e̱ste̱e̱, a veces <noise> na- e̱ste̱e̱ <hesitation> na̱ne̱mújúnꞌ ne̱ náá <noise> xóo salsa. Na̱ríya̱ꞌ xúgíí ambóo ne̱, mí na̱xnguáꞌán ne̱ awúun khaa, <noise> khaa ná na̱ne̱ khaa <noise> salsa, mí na̱chi̱jmbíi ne̱, pero ndáwo̱o̱ a̱jma̱ atsú duun. <noise> mí chájwíin, este̱e̱, eyoo limóo <noise> mangaa jngó ma̱xáꞌñuu, khaa ma̱xáꞌchúu ne̱, ma̱xáꞌñuu cambiar color <noise> régo̱o̱ ne̱, jngó e̱̱ste̱e̱, na̱ñu̱u̱ e̱ste̱e̱, <noise> <hesitation> na̱chiꞌ-na̱-na̱chijmbíi, na̱chi̱jmbíi <noise> ne̱ rá, jngó naꞌne tipo salsa. Pero mangaa najmuꞌ <noise> ne̱ khaa, a veces na̱ne̱lo̱ꞌ <noise> ensalada, ste̱e̱, jma̱á khaa <noise> ra̱mbo̱, jma̱á cilantro, <noise> e̱ste̱e̱, <hesitation> na̱-na̱ndáwo̱o̱ꞌ <noise> ne̱ mangaa, e̱ste̱e̱, mágá, e̱ste̱e̱ jngó naꞌne mbá xóo ensalada naphoxo̱ꞌ <noise> jma̱á tostada mangaa. <noise> e̱ste̱e̱, xóo má ma̱ne̱lo̱ꞌ, ste̱e̱, xóo na̱gu̱ma waaka, xó none̱xo̱ꞌ kháanxo̱ꞌ ikhaa wakamole, e̱ste̱, nu̱ríya̱ꞌxo̱ꞌ ginii <noise> más o menos rí- rí a̱jma̱ xndúdiin, nu̱ríya̱ꞌxo̱ꞌ <noise> ginii, bueno rí ndaꞌyóo rá, xndúdiin rá, <noise> mbá duun, mbá ra̱mbo̱ maxa, <noise> mí mbá mbíꞌtháa iñuu ajo, jngó <noise> e̱ste̱e̱ nu̱ríya̱ꞌxo̱ꞌ xúgíí ambóo khaa xndúdiin, <noise> nu̱u̱-nu̱gíwa̱nꞌxo̱ꞌ ná awúun itsí exe̱, mí <noise> a̱ꞌkho̱ nu̱ne̱májánxo̱ꞌ ne̱ rá, ste̱e̱ na̱gi̱wa̱nꞌ xúgíí mbá nájma̱ khaa <noise> xndúdiin rá, mí chá-ma̱ta̱chikú chájwíin, ste̱e̱, ta̱ndáwa̱á lim, <noise> chájwíin a̱jma̱ gota, atsú gota limón, <noise> mí natandáwa̱á khaa na̱t. Ma̱tha̱ñi̱í ma̱ta̱chi̱jmbíi ne̱, jma̱á khaa duun, mí ikhaa ra̱mbo̱, buína̱, buína̱, buína̱ ma̱ta̱chikú ne̱ rá, e̱ste̱e̱, ma̱ta̱ndáwa̱á idú, chájwíin iya, tsí ndaꞌdóo thia̱á, <noise> o a̱ꞌkhue̱n ma̱thia̱á tsí phú waboo ne̱ rá, ma̱ta̱ndáwa̱á xóó chájwíin <noise> iya, ya tsí na̱nguá rá, mbájndi máꞌ ne̱ kuaꞌnii, buína̱, buína̱, buína̱, jndo ajndo̱ <noise> me̱ꞌno̱ mújúun ne̱ xúgíí, xúgíi ambóo ne̱, jngó e̱ste̱e̱ <hesitation> ma̱ta̱ndáwa̱á tsí ndaꞌyóo xóó duun thiáá kháánꞌ, o depende wátha̱, <noise> wátha̱ miñú etso rá, ma̱ta̱ndáwa̱á xóó e̱mbá lájwíin duun o yáá gusto réga̱a̱ꞌ ikháánꞌ ma̱tha̱ñi̱í, e̱ste̱e̱, ma̱ta̱ndáwa̱áꞌ ne idú o tsí phú chájwíin idú etso rá, chajwíin máꞌ idú ma̱ta̱ndáwa̱á, mí kuaꞌnii jaꞌnii <noise> xúgíí̱, e̱ste̱e̱, ma̱trigúu xúgíí rawuun yáá ma̱goo ma̱tha̱ñi̱í ne̱ servir me̱ꞌtso jaꞌnii.